ყველაზე ძალიან მომწონს შემოდგომა. ჩემი აზრით, აქ თითქმის ყველა სეზონია ერთად თავმოყრილი: ზაფხულიც არის დასაწყისში, თვითონ შემოდგომაც და ზამთარიც

ალ წელს <hesitation> ძირითადად ისე აღვნიშნავთ, როგორც სხვა ქვეყნებში. ჩვეულებრივ თორმეტ საათზე ვხვდებით ახალ წელს, თორმეტზე ისვრიან ფოიერვერკებს, <hesitation> ვსვამთ სადღეგრძელოს, რომ მომავალი წელი იყოს ბედნიერი, ვუსურვებთ ერთმანეთს ბედნიერ წელს, მერე სუფრაზე <hesitation> სუფრა იშლება და ქეიფობს ხალხი. ახალწელს მნიშვნელოვანია, რომ შეხვდე სახლში ბევრი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ოჯახური დღესასწაული, მაგრამ როდესაც სახში შეხვდები, მერე შეგიძლია გახვიდე ქალაქში, კონცერტზე, მეგობრებთან, გასართობად და ასე შემდეგ.

ძალიან მინდა ონლაინ თამაშებისთვის მქონდეს დრო მაგრამ არ მაქვს იმიტომ რომ ჩემი ამჟამინდელი ჰობი მოითხოვს ძალიან დიდ დროს კითხვა მიყვარს ძალიან და სულ ვკითხულობ ძირითადად უფრო მეტი დრო რომ მქონდეს ალბათ ონლაინ თამაშებს ვითამაშებდი დღეში ერთი ან ორი საათი ზედმეტი რომ მქონდეს არის რამოდენიმე თამაში რომელიც მინდა რომ ვითამაშო

ცურვა არ ვიცი, ვერანაირად ვერ ვისწავლე და წყლის მეშინია ძალიან... და... ვერ... ვერ გავცემ პასუხს ამ კითხვაზე.

მობილური ტელეფონის მთავარი უპირატესობა და ფუნქცია არის, რომ მარტივად დაუკავშირდეს სხვა ადამიანებს. ამის გამო შეიძლება ძირითადად რომ გვაქვს ტელეფონი თავიდანვე. ეხლა იმდენი ფუნქცია აქვს დამატებული, რომ არის ძალიან მოსახერხებელი. შეიძლება ითქვას ადამიანი ზედმეტად არის დამოკიდებული მობილურ ტელეფონზე, იმიტომ რომ ფაქტიურად გარე მეხსიერებაა ჩვენი რა, ყველაფერი მანდ გვაქვს, ანუ ძალიან მარტივად შეგვიძლია უცებ ინფორმაცია მოვიძიოთ, ანუ ბიბლიოთეკაში აღარ მომიწევს ჯდომა საათების განმავლობაში, რომ მარტივად შემიძლია ვიპოვო ასეთები ჩემი მობილურის ბრაუზერში, შემიძლია უცებ დავუკავშირდე ნებისმიერ ადამიანს, უცებ მოვიძიო ინფორმაცია. ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ მაქვს სწრაფი კავშირი და სწრაფად ინფორმაციის მოძიება.

ამჟამად არ ვარ სპორტით დაკავებული, მაგრამ ვარჯიშობდი კიმბოქსინგზე, ასევე დავდიოდი იოგაზე და პილატესზე, ნებისმიერი სპორტი კარგია ჩემი აზრით.

ჩემი აზრით არ არსებობს ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონება, ბევრი გამოგონებაა, რომელიც ადამიანებს დაეხმარა მაგალითად თუნდაც სიცოცხლის შენარჩუნებაში. მაგალითად, ბევრი სამედიცინო დანადგარი, თუნდაც დეფიბლირატორი, ეხოსკოპიის აპარატი, რედგენის აპარატი, ასევე არასამედიცინო მოწყობილებები. მანქანა რომ ავიღოთ თუნდაც ტრანსპორტის სახეები ასე ვთქვათ, მობილური ტელეფონი, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი გამოგონებაა, მითუმეტეს ბოლო 100 წლის განმავლობაში იმდენად ბევრი რაღაც გამოიგონეს, ესე ერთს ვერ გამოყოფ მაინცდამაინც ერთი მნიშვნელოვანი გამოგონება არ შემიძლია ესე რომ ვთქვა.

მეგობრობის საფუძველი არის ნდობა და ერთმანეთის დახმარება. მთავარია ,მეგობრობა არ იყოს ანგარებაზე დაფუძნებული. დანარჩენი როცა საერთო ინტერესები აქვთ ადამიანებს. ანუ რაღაც აკავშირებთ, ერთმანეთს აფასებენ, ერთმანეთს ენდობიან და ეხმარებიან ემოციურად თუ ფსიქოლოგიურად თუ ფინანსურად, როგორც არის ეს არის მნიშვნელოვანი. ნდობის და პატივისცემის გარეშე მეგობრობა არ არსებობს.

ყველაზე დიდი გამოწვევა არის სითბური ეფექტის შემცირება, ჩემი აზრით, იმიტომ, რომ ძალიან გაიზარდა ადამიანების რაოდენობა, რაც იწვევს მეტი ენერგიის გამოყოფას, რომელიც გროვდება და იწვევს დედამიწის გადახურებას. ეკოლოგიური და გარემოს პრობლემები არის ყველაზე დიდი გამოწვევა დღესდღეობით, ჩემი აზრით. თუ გვინდა, რომ ჯანმრთელად და ბედნიერად ვიცხოვროთ დედამიწაზე, ეს გამოწვევა... ამ გამოწვევას რაღაცნაირად უნდა ვუშველოთ, ასე ვთქვათ. ანუ, როგორმე ეს პრობლემა უნდა გადაიჭრას.

ავტობუსი, ჩემი აზრით, არი ყველაზე მოსახერხებელი ტრანსპორტი.

დღეს მოღრუბლული დღე იყო ძირითადად და შუადღის მერე ძალიან ცხელოდა.

ტექნოლოგია ადამიანებს აახლოებს იმ კუთხით, რომ ისინი უფრო ხშირად წერენ ერთმანეთს და გებულობენ ერთმანეთის ამბებს ან ნახულობენ მათ სოციალურ ქსელში, მაგრამ აშორებს ფიზიკურად იმიტომ, რომ როდესაც, ასე ვთქვათ, ტელეფონით კონტაქტობს ადამიანი მეორე ადამიანთან, მერე დიდად აღარ უჩდება სურვილი, რომ ხშირად ნახოს. ამიტომ, თან აახლოებს, თან აშორებს.

მიყვარს ძალიან ნაზი იისფერი ღია . მიყვარს მწვანე. ასევე მიყვარს თეთრი იმიტომ , რომ რაღაც პოზიტიური ფერებია და გახალისებს თითქოს . ფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის განწყობაზე. ეს ფერები ჩემთვის პოზიტიურია და კარგ განწყობაზე მაყენებს.

ხელოვნური ინტელექტი არის ძალიან კარგი რამ, თუ ადამიანი გამოიყენებს ჭკვიანურად. ანუ ეს იმდენად დიდი შანსია ყველასათვის რომ, მარტივად ისწავლონ, მარტივად მიიღონ ინფორმაცია. ფაქტიურად უფასო მასწავლებელია, უფასო დამხმარე სამსახურში. ნებისმიერ სფეროში შეიძლება მისი გამოყენება. თუმცა ამ ბოლო დროს გახშირდა ფაქტები, ანუ რაღაც კვლევებს გავეცანი და ადამიანების მხრიდან ემოციურად მიჯაჭვული ხელოვნურ ინტელექტზე. თითქოს ანუ გონიათ, რომ ადამიანად აღიქვამენ და ელაპარაკებიან, და ესეც ძაან ცუდი. იმიტომ რომ ის არ არის ადამიანი, ეს არის უბრალოდ მანქანა, რომელიც უნდა გამოიყენო, როგორც სწავლისთვის, ან სამუშაოსთვის, ან რაღაც ამოცანების გადასაჭრელად. ის რომ ეხლა დაჯდე, ელეპარაკო, მერე ვიღაცას შეუყვარდეს ან ზოგი წერს რომ მაგალითად, რომ სახლში რომ მოდის ერთი სული აქვს რომ მთელი დღის ამბები მოუყვეს ხელოვნურ ინტელექტს ანუ ეს არაჯანსაღი დამოკიდებულებაა უკვე, რაც ყურადღება მისაქცევია. მაგრამ ვინც ნამდვილად იცის და გაცნობიერებული აქვს მისი მნიშვნელობა, იყენებს სწორად, ეს არის, აი, არ ვიცი ფასდაუდებელი რამ.

აქტიური დასვენება არის მაგალითად ლაშქრობა, ზღვაზე დასვენებაც აქტიური დასვენებაა, მაგრამ ეს არის ისეთი დასვენება, სადაც შეიძლება დაიღალო, მაგრამ სამსახურთან არ არის დაკავშირებული და ისეთ რამეს აკეთებ, რაც გიყვარს. მაგალითად ზოგისთვის შეიძლება იყოს ნიჩბოსნობა, ან სპორტი.